اي وفتحت الرسالة وقرته وغشعت انو هي من ويحد صياد كتبا وانو هو ضاع بالبحغ وعيكتب هاي الرسالة لاهلو وحتى يقلم يعني وصيتو اي وهي كثيغ انقهغت علينو وغاحت تلقي اهلو منو هما